Nzo ro'a re ma' mbaka' chele taga nak ma' xaga men nak ma' taja mbyen ma' men na' ne ma' nke lozo men ma', za or ndamen ta ndamen nimen lo ma' mbes lo ma' ndo dis numen ma' taga nak ma' nchon ma' dis, mbay naza or genta menza nabila' ndo ma' mbed ma' orza yed cho orza zynmen, la na kasi nak xab ma' ni kon xamen za or ngenta ma' nda ma'za za or bienmen ma' za nkuan men ma', za or dyab ma' kuan mxak ma' mbay na' taga nkuan men za xa nliga ma'ya nliga men taga nabil nzo lozomen na njwi'tra men ma' ngenta ma' le ma' ze ndema' men za loxbi' palad ndemen zela ndob ma' zela mbed ma' men, mbay leza ngenta ma'za taga mod nly men xab ma ma' nke te kuan men ma' asta ke yezalma' po ndo ma' o po mbe jwa'nxa ma kuan mbli nuxa ma', asta ke yozalma' ze negamen kuan ngo te ma' cho kuan xyara mbli lozo men za.